Kokua hukhoyohona ayekhe emayowo okpa itsi hukhelesanurimefue aye mamula ola ue oyekela, arai nitse mah mahkpa mioni hugekelenumienuguamah hukherimiefueh gimah eyei makelor malamai ababakhekhrorekpo alaluegbeha tsokho justi lihalahiloloyo, onaminianitseme na warow culture, nage waroliaregbomu nitsi evo nitsemah aghogho nitse evo nitse mah huyomogbo and hukhei mie iyekhei nikila self ono iyelehei nikilana nize guero egelimamah lala wa hekhe yaya lasi aghogho nitse egbola ekpe evova we sallan nokua hololekhomahmah laloafunitso oghena erioleso okpa aghe mahmah ezeva ughiola oghena okhadalamah and abakhegeyona. Ogbemumeh nokhe yoni iyekhei mahna lukhi tsi mahmah oghena khalagbe ni iyekhei oh emize tonemona khala anileyokpaze fii eminakhe <hesitation> oko oko notsi ayana fua ekheshobolare donagbe usokwili obolalila khezekonayaze fio onukpoko nitsoaya nafua ande egbe mumenila ekhala nono iyekhei nilaki lana egbe kmuwo soso okpa lokhila owagekhila eva iyekha okpa ononokhe yo oya falava lokhehabumio ama ileokpa lokhola oni iyekhii nimayana okpa lile okhila.